Moo hiya ponna kori using ngongkong <hesitation> ru'kah mee'he ko moo using ngongkong, ipa o'ko noi ko ong oil ngonghe ko moo using ngongkong. Impa paau koriko aii, paau koriko o'ko. Ong ko enimol noi aii moo ki paukurung kong, ong koh huru nowo ngawah ngung moo orung kong. Impa moo hiya ponna kori using ngongkong, ong <hesitation> o'ko koriko ongko flawa ngawakongko, flawa ngawakongko moo using ngawakong ongkoh noi ongyori donat ngawakong ong o'ko paraying ngakong nehe ong moo paraying ngamo using ngawakong ongyori koto donat ko rinni hiyatakong sirakong hoko ho moo, moo using ngawakong. Impa moo aii nohung kung hiya ponna kori ong ko koiso oil, hoko oil ko aii mekusing nekong ngi ong nekong angu ki ngongkong aii ru'kah koriko using ngong kong, hoko o'ko ngommo ong sii' onnowo ruung ngommo hoiko ru'kah mee'kong. Ong hiya fraiying ngung kong hoi ngokong.